Kua tembiporu jaeko tembiu iyapoareta oiporu, kua jaeko omojai reta, kua yiakɨtɨ queso, fruta re yave kua oyajɨa ombopika, ñaïkarï pöpe yave, öime jaï tuisa jare misiva, yande yaipota rupi